Wor mexico wor dikeyoa wor kunne manya jal kubetaa mexico tunne inama dikeyo kabdii inamakunne lila kaban baretee rob bekeanne diko gudio adune kasa hinbaatuu diram faa lafti guda kabanotii akum ada kabanotii kaban tunne aboti habaratee amo kasuma hinbarenee kesuma mal ach gesen lila kukamtii kukam gudio ishin hinbarenee.